Nkyɔrɔk di se dof fi in shim ni cɛɛt naton na nyɔng fi in shini ni da sonong nɛ bafidang yin ke ne abinining yin, ke ni non ayi in da cɛɛt yit naon na, ife ashon e yet, kushim yet ne in se banet ni in tɔrɔng yit azatou kucɛɛt adakunon, kushim yin yɔng kufɛ ashon e, in shin in se banet fi in da sonong ni iba nin kaba tees ifa adakunon ni iren itek ɛ nnon yin kaakyi izen kusot ni i a ki in sonong in shim in kaba tees iren adakunom, abinining ma ki se yit gun in shin in kutak ifɛ idɔng fi iyet ifi iren adakunon, idɔng fɛ a di ki rasak ni iren adakumon nama anɔng bafidang yin, ki in nyim yit ne bafidang yin ikyinkak fi in shim in cɛɛt naton e nek iye ikyɛng fi in se yit naton e nizen iyeng kyɔng ti kuwɔp yit ki mben e ngma ayi nse ayet izen e yɔng fi ku kasa in nshereshe me itsat kukasa inɔ ne yet <hesitation> agomnati afi mben ngma, in shim kucɛɛt naton e nyet akya izen di se fi ki izen nye ifi kukasa in shim kucɛɛt naton e, in shim in tsɛt banet fi in da kɔrɔk iba, ba da nɛ ni moon yit ice. Nɔng in ilaga yit banet batek bayɔng fa ba da ba ni iya ilashon ni mben ngmai nek imi shim mben yit ni in ya kashon, im shim mben yit, ini shim mben yit nia tg-eng yik-yik, ini shim ne bar en mben yit ke ne narɔ nakak ba, ni mben ifay imi ma in shim ne bar en mben infiit anɔng, so in shim in sonong nɛ banet in kaba tas nɔng in da kaba tas ikyang fi ise yɛat fɛ bagwɔm yit ni mben shem nyɔng fɛ bagwɔm yit ni mben tsing ra me nyɔng fi nyet ntek nek iya kashon mben ngma, ba mi shim incɛet natan ikyɛng fi i bene ni ibeseg ke ni bene ni ibun ama nin mben awo. Ifɛ ashon e fi in be ne yet adakunom ki shim, kankyi fi i tseng imi shim anet na a ren adakunom ki shim yit afɛ ki shim yit awo iyit azeng ni mben nfiit aze ni baas da ki in di se yit awo, neki akya, nkyɔrɔk fin te nama itsom fɛ in tes nama in yet nmane, nyɔng fɛ ba in bes ni iya kashon ba.